زه به زر غوښه کوچنۍ ټوټې کړم او پیاز به پرې کړم. په لوښي کې به پیاز، رومي، مرچ او مصاله سره کړم. غوښه به ور واچوم او اوبه به ور اضافه کړم. په بل دیګ کې به وریجې واچوم او دم ته به یې کېږدم. ډوډۍ یا سلاد به هم ورسره برابر کړم، دا به ډېر خوندور وي.